اگر میں اس دنیا میں آخری عورت بچی تو میں ہر گھر میں ایک ایک دن جانے والی اور رہنے والی بولے تو ابھی دنیا میں کوئی اور تو بچا سے نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، تو میں ہر گھر میں ایک ایک دن رہنے والی اور جو بھی باہر شاپس ہے یا کپڑوں کی دکان ہے یا گولڈ ہے، چینز، سینڈلز، وہ سارے تو فری میں ویسے ہی ملنے والے وہ ساری چیزیں پہننے والی، رہنے والی اور اتنے سب مزے کرتے، مجھے میرے دماغ میں یہ بھی رہنے والا کہ اس دنیا میں کوئی نہیں، میں اکیلی رہتے رہتے اکیلی مرنے والی بھی <hesitation> ایک دن پر <hesitation> پھر بھی میں ہر ایک چیز کو بہت مزے سے جینے والی کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی نہیں ہے تو سب لوگ نہیں ہے تو ایک <hesitation> دن میں بھی مرنے والی، تو اس سے اچھا ہے کہ جو پل ابھی مل رہا اس کو میں <hesitation> مزے سے جینے ایسے اپنا ایک دن، ایک دن مطلب، ایسے میں تو میں ایسے اپنی لاش کے لیے اس دنیا میں رہنے کا دن گزارنے والی